Paroo lege rigoroge into upogiguine iko tuu gere makogimo upogigui. Lee iko unge tee maigim lee ikonogu akogere rake tuu upogiguine. Ekoro tounuge tege re oke tank gere upagui. Egu nere loikene unke teiko ikoge tounuge iko tank gere uparei tee touno orogasi gai ropa lee ikoo liga lee unge num mumoi toi tugere minotoi ureita iko paroo weitoi toi okegere omo porukogim toi egu pupugu pakugu tee ikonogu aike kumi usipasi kumi pupugupakotoi poipugu toi mino egu mm rogogino nagai tontonge porukogiguine luau toi mino egu upogim, upogimo ikog e ligoma paroo tee ropa tege aku upogiguine tapatogigu toi touno mani ngui. Iko lee ikonogu loikene ege roto ikonogu rabisige iko paroo lege iko ropa iko nogu kui tekapamo nagai iko timber ikoi rukasi mili flating etugunegere tokura komparoo nagai ege aini porukamo toi upogim toi tegere okee ikogere nau kogimo toi panpara sipogim parasite toi upogigu rauge mani ngui. Koro nno koroge unrurumoi, tuu ama paigi eree umomoi makasine toi uupaio iko paroo nege apokui iko paro ikogere makasiru upagun tee mani nkasi. Upegu kami ogo usipasi tounoke regui tee ikoo paro egu ako nogu upegu ikoi ogo omo iko kami omitoi pugu egu sopoi upegu tono mani ngu ugu egu toi sicso porukoi pogim, iko sicso lege into inko paroo upogiguine iko ama ureita ako tuu iko paro toi ureita upogim. Paro ama ureita uposino iko kumi usipasi mokopoi pogino toi ako stain nake toi oo upogigu touno mani ungugui, toi iko kotugasi toi ooo sicso egu weita tuu kotogim. Paketegere toi tua kotogino ee okenagain ee sicso kuago nagai ikogere tuu pogotogim pogotogino nagaimo omo ogo toi ku poru kos pogino toi lougai sicso oito omo porukogino egu toi iko paro kuu poru kogim. Iko oiro intoko an apa kogigui? Iko ropa akoi sicsora kee upegu ako pogoma color toi uikoi pai akui kopiro sicko oito omo egu tua mixing eteguine ropa ako pogoa stain toi mokopoipui ako colour touno toi uikoipui. Intoko regu intooko upogigui, upogimo toi <hesitation> okee meraguogimo egu lee ako nogu aike <hesitation> tee aigou porukogigu teege mani tuituio. Tee kaigigipio ogo tee mani clean etasi toi kaikai gogimoo, paroo lege intooko upogigoo.